Yanvar yangi yil va yangi boshlanishlar bilan bog'layman sovuq ob-havo va qish fasli hayolimga keladi ko'pincha yangi maqsadlar va yangi orzularni yanvar oyida qo'yaman.